ااا إذا أنا عميل سري أتسلل أدرس المنظمة زين، وأعرف شلون يفكرون وأتعامل معهم بطريقة تكسب ثقتهم، وبنفس الوقت أجمع الأدلة بدون ما ينكشف أمري.